आकी का रंग कई तरह के हो इने मुझ अलग अलग शेड्स और पैटर्न हो आँखों के रंग कुछ मुकिये रंग इसने हो एम्बर ग्रीन बुरा ग्रे हरा हेज़ल।